يدمچ اللغة في يومياته يشوف أفلام أو يسمع أغاني باللغة اللي بيتعلمها <hesitation> يلجى حد يتكلم معاه على الأقل مرة في الأسبوع باش <hesitation> يولي أكثر أرتياح وثقة.